والله الزول اي ممكن يكون مستقل تماما، لكن ما اعتقد انو اسلوب حياة عادي ولا منتشر و ما اعتقد اغلب الناس بيحبوا الفكرة دي ولا دايرنها، هي طبعا بيتمر بي <hesitation> ببال كل زول، لكنها صعبة شديد انك تكون براك كده و طبعا بتجيب لها حبة وحدة و ممكن تكون في حالات ضياع برضو.